اكيد غاح اذهب طابع نحنا دمنا يحب اامغامرات ونحب نشوف اماكن جديدي وخاصة انو هذا يعني المريخ ما اي ويحد يصلو فغاح احب اغوح هناك واشوف الطبيعة مالته واشون سبل العيش هناك.